Samaj mein vishwas ki bahut mahatvpurn bhumika hote hain kyunki yah samaj ke sare kamkaj aur rishto ko majbut banate brij bhasha mein ise samajhte hain. Rishtona ka adhar samaj main vishwas sabhi rishton ka aadhar hota hai jab log ek dusre per vishwas karte hain to ve aasani se mil jave. Ek dusre ki madad karte hain aur kisi kam mein koi dhokha na ho to agar vishwas na ho to rishte kamjor ho jata hai aur samaj mein ekta ki kami hote hai. Samuhik prayason ki shakti jab samaj mein vishwas hote hain tab log milkar ek hi lakshya ki aur badhate hain ve ek dusre ke sath apne sansadhanon aur vicharon ko samajh ke karte hain jisse samaj ko vikas aur shanti bani rahat hain. Vishwas se log ek dusre ko samjhte hain aur sahyog karte hai. Samaj mein vishwas ki aur vyaktiyon ke bich hi na hot balki sansthaon per bhi hota hai.